Pues myaj nëkyaxëp yëdun kuay neyb naj t'sok jadun myaj nakax myaj nëbëkëp neyb kuay naj t'sokañ je'e yë kaxtë dun tyum.